യേനദ ഐനജി തൈപു ദ പേത്തിത്തന്ദു ഇധ മുത്ത। സുരുത ഇത്ഥിനി നാഇ മസ്ത് മോകേ ദ പേത്തിത്തിനി। മസ്ത് ഗോബോന് ദിഥന്ദു മസ്ത് പാരോന് ദിഥന്ദു രേദ്ദ്നേ। പേത്തിത്തിനി വന്ജി പുത്ഛ പുത്ഛ ഇന്ദേപേന്ദേന്ത്। ദിഥന്ദു അന്ദല മസ്ത് മോകേ മല്ത ദിഥന്ദു നാഇ। ദാഥ് മൈന്തേനന്ചേ ബോഅര്ദിന് ദിഥു ജയിക്കു മുജ്ജ്നേ। പേത്തി യേനദ വന്ജി പര്രോത് ദിഥന്ദു പര്രോത് മസ്ത്। ഏദ്ദേ ബുദ്ധി ദ പ്രനി മസ്ത് ഇന്തേല്ലിഗേന്ത് പുത്തു। അന്ദ ഇക്കു മസ്ത് അത്തേന്തിഓന് ബോഅര്ദ് ആപുന്ദു മ്ബുകുന്ജി। യേനദ ഫിശ് തന്ക് ഇത്ഥിനി ഇത്കേ ലദ തൈപു ദ। വരിഏത്യ് ദ ഫിശ് പുര ഇത്ഥിനി അന്ദ ഇക്കു ദൈല്യ്। മൈന്തേനന്ചേ മല്പുദ ആപുന്ദു മൈന്തേനന്ചേ। മല്പുന വന്ജി ബന്ഗ ഫിശ് തന്ക്।